Ny mampiavaka ny firenena aostralianina izare de magnana fire- <hesitation> magnanafomba mampiavaka azy amin'ny resaka hoe kitonotono, grillade regny na resaka tradition gastronomique zany hoe zare zegny agnisan'ny magnana regny be indrindra ary <hesitation> agnisan'ny firenena mbôla magnana karazan'ny bibidia amin'ny valalan-java-boary, zegny tegna agnisan'ny mampiavaka ny aostralianina.